Omughira akabya amanza erikolha egalhi yomuthi, kutsi eyabaketha mwetsukudu akakolesaya omutweru. Neryo omwutwero oyo akakolesaya anganakolha eribotso riwe kutse inabya akakolesya enyondo eribya kahumanga omutsweru wumwa muthi inanemuthakulha ebyuna byomwa muthi. Neryo inabana eribya ahakindighenda akabohera esyonathi siwe erikolesya omutwero oyo nerikongothera omwa nyondo. Kutsi thukabya thukayahimba amanyumba ethu anu thukakolesya enyondo eyo erikongothera omusumalhi womwaribathi Neryo inayahamba omwa muthi, neryo iwakolha enyumba eyiwumire. Neryo thwabiribanika mwa bakasasi abakakolha nge syanyuyi. Thukakolesaya enyondo, thukaswirya omusumalhi womu muthi oyo erikolesya enyondo. Erihuma wukomusumalhi, neryo olhuyi ilhwahamba ndeke. Noko byobuyirinde wukabya wamakesya omwa nyumba olhukyulhwawu, wukanatheka kwe ngomo eya musumalhi, wukakolesya enyondo eriswirya omusumalhi oyo wumwa muthi. Neryo iwakolha mwe ngomo yawu neryo iwabya wukalhalha munyumba iwunawithe obuthekane. Enyondo omuwasu wayu woyo akakongothera omwa mithi mwe misumalhi, omuwasu wenyondo woyo